मी जेव्हा जेव्हा रानुंगं वायते तेव्हा तेव्हा माका तेलानात रांपाक आवडता। किद्याक तार मी कळजाच्या रोगा पासून सीटाक पैशां दोवरुंगं सोडता हरशी तेल सुधा बरं न्हूं पुण त बटर आनी जन्वारणच्या चरबी कुं तारि खूप परवडलां। तेंच्या वांगळा केला झाल्यार <hesitation> तेलात या म तरी बरं मानगं जाता जेतूं <hesitation> वाढपाची शक्यता मटशी कमी आहेता।